Aha pos chicmeh san poguaguanoua o tlaquehtzomah, chichimeh guahguanoua tlaixotiah, aha porque amo quimati tlahtlatos, tlacaqui chechetu, pero am oquimati tlahtlahtus, aha amo tlahtlahtouah, aha san porqui guahguanouah, porque tlaixohtia, tla ya acah calaquis, quiquihtzomas o quisas, amo calaquis, aha, quisas, no porqui amo quicauas macalqui aha, u ino pos amo quimati tlahtlahtus, chichitu amo quimati tlahtlahtos, aha, sa cuac tehua canah tiabeh, tiquisah tiahqueh tiabeh la plaza otiahque couhtlah, tiabeh tibitzeh pues yeh tlaixutitica nican, aha guhguano, tla acaa yompabitz ya guahguanoua, aha, ya guahguanou ua ya cah, pero quimati tlahtlahtusqueh, aha.